الاحترام اهم اهم من الحب لو حصل احترام بين اي شخصين و يوجد بينهم حب العلاقه بتكمل لان الاحترام بيجعل بين الشخصين ادب و استماع للاخر و ان أنا اسيبه له مساحته الشخصيه و ابقي فاهم ان دا بني ادم زيي زيه محتاج وقت و محتاج اني اسمعه و اتقبل رأيه و هكذا.